Niun guee ndendo jaan iha tia iangu quetai vei tu nuun ganihin chilu in ndigui ichi caa un tecu xaan ye ndivɨ iyo ivɨ cha cuu ra guee uhun sea ndivɨ iyo tici ndivɨ in ujum quiti yindiji ndujan ita xuhun ndijiti quitian io cuu ndivɨ ju ujun ndivɨguan nagutu ndivɨ ti naan ndivɨ ichi can chilu tucu naa tucu tuia ujun ndivɨ juehe jatu nduta ian xuhu ndivɨ ujun ndivɨ quiti gagitiu io cuehe quiti niu io ga cuu quiti niu chi nagachi yee niu cuian ndio gua quiti yini jain qui nducu tuyi cai tichi na cachi yuu listu ca quitia ahan ndoo guan a tocaba ndehe cho guaan ee chi ndioo i itacua ndo ndovo ju jaan ndu listu quitian nigura yu nai ra yee ni ra tuva xɨvi ra yee quee cava quitian i ndee ndoho ti ndi io guti a ndio gutu ndavi io chi chia cati uthun iuo canehe chi chinu iian jahin ti.